So the maist precious object that I own is- is actually two objects, if you can ca’ them that, and it’s my twa cats Arthur and Gracie. They’re now aboot eleven years old and they’re absolutely adorable.

So, my dad is ca’d Jim, and my mam is ca’d Moira and both of them left school fann they were fifteen year auld and went to work and then my dad was a bricklayer and then he worked on his own bricklaying and building hooses for, oh, until he retired fann he was sixty-five. And my mam, when my brother was five, and my sister was three, and I was one, my mam went to night school to get some qualifications, and then she ended up going to teacher training college in Aberdeen, and that was a whole hundred-and-twenty mile round trip she did, with three kids at that point a’ under ten years auld, eh, she made a hundred-and-twenty mile roond trip and to Aberdeen every day for three years and then she got her teaching degree, and she taught for some years after that.

Ok, I’ll tell you aboot two of my favourite films. One of them is ‘All About Eve’ and that’s, I think it’s nineteen-fifties or maybe late forties, and it’s with Betty Davis, and it’s an absolutely brilliant film aboot an ageing actress, who, um, comes in contact with these- this much younger wifie, and the younger wifie, Eve, takes over Betty Davis’ life, so that’s what it’s aboot, and it’s a brilliant film aboot the insecurities of getting older et cetera, and the dialogue is whip-smart, so it’s absolutely brilliant. And my other favourite film is Grease, with John Travolta and Olivia Newton John, what absolute joy that film is to watch, just absolute joy. Totally cheesy plotline, but amazing songs and yeah, pure joy. Love it.

I like to spend money on loads of things, but I especially like to spend money on claes, and now that I’ve discovered Vinted, I’m saving so much money, so I can buy double the amount of claes that I ever wanted before. Everyone please, buy second hand.

My favourite subject in school was aie English, and I s- particularly loved writing stories, that was the best thing could ever do, and I mind when I was in primary seven, we got this new teacher and she was absolutely amazing, just totally loved her, Mrs Jimmeson, and she would let us start- ‘cause afore it used to be “right, write a story aboot onything and you’ve got half an hour to do it” but she let us write and write and write, it didnae matter if you didnae finish it in that day in the half an hour or the next day in the half an hour, or in fact the next week. So, we wrote and wrote and wrote. I unfortunately dinna hae ony of that stories fae that time, I’d love to see them noo, ‘cause I bet they’re excruciatingly bad, but I loved English at school, so maybe no surprising that I turned oot to be a linguist.

Fa won in a fight with siblings, well I’m the youngest, and my sister’s three year older than me, so of course it was aie my sister that won in the fights, and in fact we used to share- we shared- no only did we share a double bedroom, eh sorry, no only did we share a bedroom, but we shared a double bed, and oh I got some hidings in that [inc] that double bed I’ll tell you, but she’s still a great friend noo, despite aie, eh, beating me in fights when we were younger.

Ok, I’m slightly embarrassed with this ain, but probably the best holiday I’ve ever been on <laughs> was on a cruise, sorry climate for that, and it was a cruise on the Queen Mary to New York, um, and we cruised for aboot I think seven days, but the Queen Mary’s this amazing ship, it looks like art deco era, it’s really bonnie, a’ the rooms and a’ the bars et cetera in it, it had an amazing band, a big band, so you could go and do your ballroom dancing every night if you wanted, amazing big theatre with amazing productions in there, eh, great food, great company, eh, aye it was absolutely amazing, and you land up in New York, so fitt’s no to like with it, absolutely brilliant.

Ok, I’ve already telt you aboot my pets, Arthur and Gracie, but I can tell you aboot Betty, the, eh, cat I had afore, and she was a little rescue cat, she’d been in aboot, oh, I think five different hooses afore we got her, and she was a nervous little thing we used to aie say if folk came into the hoose “do not stroke the cat, ‘cause she’ll hae your hand off”, she would, ow, go for your hand. She turned out to be the best cat ever, and lived to the ripe old age of, och, I think she was aboot nineteen when she died, so despite the puir thing being in tons of different, eh, hooses afore she got to us, she had a good fifteen years with us, that was Betty, just as I say, do not pet her, she’ll hae your hand off.

I think the most stressful part of work, eh, is teaching, and that’s no because I dinna like it, I love teaching, it’s probably my favourite part of the job, but you want to get it right, so students have ken schlepped in fae farrever, on the bus or on the subway or farrever, they’ve turned up and you want to do a good job with them, you want them to go awa’ after that hour, thinking “ok, now I’ve learnt this, this, and this” or “now I think differently aboot this particular thing”, so I think lecturing’s the maist stressful part of my job.

My favourite film’s Chicken Run, and if you disagree with that then there’s something wrong with you, ‘cause it’s quite clearly the best film in the world if you ask me. Animated chickens, I mean, what else, what else could you ask for, that’s just fantastic, it’s Aardman that do it, so ken them that dae, um, Wallace and Grommit, and, eh, it’s the struggle, the strife and struggle of these chickens that are a’ cooped up and how they want to escape and- and have freedom and live their best lives, and I just think it’s absolutely marvellous, so yeah, that’s my favourite.

That’s quite a hard ain, but I would say probably the best night oot I’ve ever had was eh, I went to see Prince, ken the singer Prince, went to see him, and then after the gig, we went to this nightclub, eh, that was- they just played Prince a’ night basically. So I’d ready went to the best gig of my hale life, and then went to this nightclub, this was when I was still young enough to actually go to nighclubs and no just look like an old sausage ay. Eh. Went to this brilliant club and they just played Prince a’ night and I was in my element, steaming, and in my element, and just haeing a bra time.

So I grew up in Dundee, which is on the east coast of Scotland, and I think it’s the fourth biggest city in Scotland, I’m no sure. Eh, and it’s a’right, it’s got a lot of cooncil bits, eh, I was lucky enough to no, eh, grow up in the cooncil bittie, eh it was just ootside that thankfully, ‘cause my dad’s minted, eh, so it’s got a lot of cooncil, but it’s got a lot of nice bitties, and eh, they’ve just injected a whole lot of money into it recently to do it up and mak it fancy and attract a’ the tourists and visitors and a’ that, so aye.

"My happiest childhood memory is the day that I says to my mum that I was no longer going to church ‘cause I’d had enough. Every Sunday morning she used to waken us up early, tak us to church, I didnae believe in god, didnae- didnae want to go, just wanted to bide in my bed and sleep in. Every Sunday morning she would waken us up and tak us along the road and go to church, and I just mind the one day after church I says to her “ken what, I’m no coming back, I’ve had it, I’ve had enough of this, I dinna believe in it, so what’s the point? I’m no doing it anymair” and she went “a’right, you just had to say” and I thought ""oh you bandit, a’ this time I’ve wasted going"". So that was the happiest ‘cause I really hated going to church, eh. "

Best- that’s a good question, how do I try and save money, the best way for me to try and save money is to no go to Starbucks, so my pal got us recently, well last year, a couple of year ago maybe, into coffee, I’ve never bothered aboot coffee, I would just waken up in the morning and that’d be me, didnae need a kick of energy or nothing like that, he got us into the iced coffee, and eh, that’s been me hooked, absolutely hooked, and so, it was Starbucks is what he introduced to us, and that’s where I’ve been going and that’s where I’ve been spending a’ my money. So, to save millions of pounds, I just dinna bother going to Starbucks anymair.

AI’s- what’s my thoughts on AI? It’s a good ain, ‘cause, eh- it’s taking over the world and abody’s feared of it, and I dinna think really there’s anything to be feared of. Folk are like scared of haeing Alexa devices in their hoose and that, ‘cause she’s aie listening, well of course she’s aie listening, but what’s anybody saying in their hoose that’s interesting enough for Mr Bezos and the rest of them to listen to and get your- what are you up to, ken what I mean, what’s folk up to that they think’s so interesting that Bezos or the rest of them are going to- are going to gie a hoot, ken what I mean. So, AI, that’s the way it’s going, bring it on, let’s do it, if you cannae beat them join them, eh.

Withoot a doobt the best technological advancement is when you go into [inc] which is what Dundonian’s call Tesco, when you go into [inc] and you pick up that thing, that gun thing, when you walk in, and eh, you scan your shopping as you go roond the aisles, you go roond the shops, so you just zap it like it’s- it’s like something from Star Wars or something eh, you just zap it, put it in your basket, put it in your trolly whatever it is and then aince you’re finished you dinna hae to go and speak to anybody at a till, you just go wheech yourself right through, they’ll check that you’ve no stolen nothing, then that’s it, brilliant.

I’ve aie wanted to be retired, eh, this business of working, does my nut in really, I’m no interested, I’ve not got drive like other folk do, eh I jus- I used to spend a lot of time at my gran’s and I thought this is a braw life she’s got, ken, doesnae do much, nips doon to the shops, comes back, watches Trisha, if you’re old enough then you’ll ken what Trisha is, watches Jeremy Kyle, watches a bit of Countdown, and that’s her, makes her tea and that’s it, simple life, and I thought that would be braw, ken just to take it easy, so, I’ve aie wanted to be retired and I cannae wait, just aboot another thirty year and that’ll be me.

Honest answer to what kind of art do I like, I dinnae really like art. It’s no that I dinnae like it I’m just no bothered, I’m no interested. Once went to- I’ve been to the- the Dalí, eh, that’s Salvador Dalí, eh, been to the Dalí museum, thought it was a’right, it was interesting ‘cause he’s a wee bit whacky, went to the Picasso Museum in Malaga, bored. Went to various- when I lived- used to live in, eh, Madrid- went to various museums there and a’, and was just bored oot my skull. So, art, no for me.

Biggest fear for the future is that they raise the retirement age to aboot eighty-five, and then I’ll just be working a’ my days ‘cause I couldnae bear it, that’s my biggest fear. I dinna want to be knocking my pan in for somebody else a’ my days. Eh like I said in ain of the other answers, I’m just wanting to retire as soon as possible, so the way it’s going, they just keep raising and raising the retirement age, and that’s no use, that’ll just no do, and that’s absolutely no use, so bring it doon, that’s what I would say, bring it doon to fifty, fifty-five, something like that.

Favourite book’s a hard ain for me as well, ‘cause I dinna really read, eh, no much anyway. I dinna like fiction, so I dinna read fiction, but I read, eh, autobiographies, that’s my favourite. Eh, but my favourite ain, no I dinna really ken. I read, eh, Gordon Ramsay’s ain, once upon a time, and that was interesting ‘cause he’s led, eh, led a mad life and that, and eh, he wrote it the way he speaks, so it was a’ effing and jeffing, eh swearing a’ over the place, so, aye that was enjoyable, maybe no my favourite, but it was braw, would recommend.

Worst technological advancement, or piece of technology I would say is these daft smartwatches or smertwatches <laughs> if you’re being funny. Smartwatches that, eh, tell you how you’ve slept, cause what a load of keech, that is a load of keech, and folk buy them and think its dead important to ken how you sleep and ken if you’re getting a good rest and a’ that well, what- what do folk do with that information after that, ken what I mean, it tells you didn’t sleep well last night, and then that reprogrammes folk’s minds and they think right well I’ve no slept well so I’ll be tired the day, rather than just seeing how they actually feel for the day. So smartwatches, load of keech

My job is being a- a voice director for audio books, so we get voice talents in, folk with nice voices, eh, to read millions of books and millions of stuff and I direct them and mak sure they’re pronouncing things right and sticking to the script and doing it at the right pace and no going too fast, no going too slow, making sure it’s just fine, and eh, I love it ‘cause it’s no that much effort, but we get to hae a braw laugh, ‘cause folk that are voice actors are a’, eh, braw fun, brilliant fun, aye. So I get to hae a laugh, it’s aie a good laugh.

The skill I would maist like to learn would be, just to be a mechanic, that’s what I would like to d- to ken athing there is to do with cars, athing there is to do with motors ‘cause I seem to aie just be spending millions of money, millions and millions of money on my motor, and eh, there’s aie stuff going wrong with it, and then you’ve got to book it tak it to the garage, and then they charge you through the nose for a’ the work that needs done to it. And I just think, if I could do this myself, I’d save millions of time and millions of money, so that’s what I would like to- that’s the skill I would like is to- to ken athing that there is to ken aboot motors. Basically, be a mechanic.

My perfect weekend, like ideal, dream weekend, would be going up to Shetland, my favourite place in the whole world, eh, doing a bit of hill walking, bit of- bit of hiking, that’s my dream, eh, right along the cliffs there, unbelievable, and eh, chilling oot in my campervan, taking it easy, chilling oot, peace and quiet, naebody bothering us, just suiting mysel, and then eh Prince, the singer, comes back fae the dead and gies us a- a private concert. That would be perfect for me.

Typical day in my life is get up as late as possible, as late as is humanly possible, eh try and start work on time, eh get through what needs to be done, try and no tak things too seriously, there’s an awfie lot of serious folk at my work, so I try and inject a wee bit of banter, try and hae a laugh, finish work, hae my tea, get awa’ out, get a bit of walking in, various pubs and that, go and see pals, eh, and then definitely watch some crap on the TV, Love Island, these sorts of mingin' programs that are low-brow, but that’s what I need after a difficult day.

Maist expensive thing I’ve ever bought’s probably my motor. It was the van, and I flipped it, got it turned into a campervan, eh, and that’s worth a bomb now, ‘cause there’s been an awfu' lot of- an awfu' lot of blood, sweat and tears gone into that. Eh, so that’s probably the maist expensive thing I’ve ever bought, other than that, that’d be my guitars, I’ve got, eh, nine or ten guitars, cannae mind exactly how many, eh, and maist of them are, eh, worth a couple of grand. So, that’s probably it, aye.

My life now is as chilled oot and stress free as possible, eh, in recent years I have decided that abody that does my nut in and abody that brings us stress, abody that c- causes us any bother or strife or that, nope, saw them off, get rid of them, cut them oot, nah, awa’ they go, I’m no interested. So my life is filled with peace and quiet and I’ve sawed them off and I just feel brilliant aboot it now. So, my life, braw.

One thing I wish I’d done that I’ve no done yet, but I definitely will do is eh, go to Prince’s hoose, Prince is my favourite singer, and his hoose is in Minnesota, in America, and eh, you could- you could bide in- he had the film Purple Rain, and you could bide in the hoose that was in Purple Rain, and then go to his actual hoose where he bed, and eh, you get a big, aboot three or four hour tour, eh, which would be immense, and then just be fully immersed in a’ the Prince stuff for the day, that would be- that would be dreamboats.

My sister, my big sister she’s four year older than us, and she used to batter us. I used to hae the Guinness book of records flung at me head, No- big Nokia chargers, she would knock the stuff oot of us, if you ken what I mean, eh, so she aie won, and my gran used to say, ain of these days he’ll put you through a wa’ and I thought I cannae wait to be able to put her through a wa’ and then when I was old enough and big enough to do that, I would have got put in the jail, if I’d put my sister, my big sister, through a wa’, so I never got the chance, biggest regret of my life.

My favourite food is Minstrels, so you dinna cook it, but what you do is you tak yourself doon to the shop, get a bag, any of they bags that says “more to share” on it, well, it’s mair for me to stuff in my pus, ‘cause I’ll no be sharing it with naebody. So I get a big bag of them, eh, get a twa pinter of blue milk, ‘cause you need to wash doon a’ that chocolate with milk, coo’s milk, it’s got to be coo’s milk, and, eh, just get nice and comfy, set up watching the TV, whatever it is, and just start battering your pus with a’ these Minstrels, and eh, dooning the milk basically. So, there’s no cooking, but just maximum enjoyment.

My biggest hope for the future would- is maybe the same as a lot of folks and it would be to win the lottery, eh, ‘cause a’ this working caper, it’s no for me, it’ll just no do, so ken what, no even to win the lottery, I would like to win the EuroMillions, cause then it’s aie mair money that way and if you were in Europe and you win it, they get taxed, whereas we dinna, so gie me a’ the EuroMillions and I’ll just live my best life, and I’ll just bugger off in the maist amazing campervan in the world, and just cut aboot the place.

Best holiday I’ve ever been on was in Finland, I went up to Finland in February, a couple of year ago to see ain of my pals, and eh, it was just the maist peaceful and relaxing- oh it was marvellous. The maist relaxing holiday I’ve ever been on. We went curling, and it turns oot I’m brilliant at curling, I think if you’re Scottish it’s in the bones aye, eh, brilliant at curling, we did loads of hiking, but difficult to hike because of the sna’ of course, eh, and then we went ice fishing, and I was sitting in the middle of this big frozen lake, minus twenty-seven degrees, ice-fishing, and I’ve never been mair at peace in my whole life.

Maist precious object I own, is, eh, ain of my guitars, it’s, um, it’s a guitar I’ve wanted since I was a wee boy, eh, maybe for aboot twenty-five year or something, I’ve wanted this guitar, and eh, ain of my pals bought it for us, for my thirtieth birthday, ain of my pals won a bit of money and he thought ken what I’m just going to buy that guitar for him, and that’s what he did, surprised us with it, and I couldnae believe my eyes, eh, and if my hoose was burning doon, that’s the one thing I would run back in and get would be that guitar. It’s beautiful, it plays amazing, and it’s got a lot of sentimental value as well ‘cause my pal bought it for us, aye.

My parents when I was growing up, well they tried their best. I suppose that’s the best way- that’s the best thing I could say about it, is they tried their best. There’s no a manual, so there’s no- there’s no necessarily a right and a wrong way to do things, but they tried their best, eh, stable enough upbringing, loads of love, took long holidays, eh we were aie awa’ wir jollies, every summer, we were awa’, eh, and they’re both mad, both a pair of no-righters, that’s definitely true but eh, there was a load of love there and a’ so canna complain.

The- the biggest moment of joy that I’ve had in my life is when I went to see Prince for the first time, two-thousand-and-eleven, went to see him at this festival and eh, I think Tinie Tempah was on before him, Tinie Tempah, who is a load of keech and absolute murder and I wouldnae wish him on my worst enemy, for anybody to hae to listen to him, but he was on first and then Prince came oot and he played for aboot twa and a half hours, three hours, something like that, and eh, when he did Purple Rain, I just gret, I was greeting my eyes oot for probably days, eh, but it was tears of joy, ken, joyful greeting, definitely the best moment of my life.

My best pal when I was at the school is still my best pal to this day, eh, we’ve kent each other since we were five, we’ve never no been in each other’s lives, eh, and he’s the maist- what is he like- well he’s the maist musical man on earth, you put any instrument doon in front of him, and he can- he’s mastered it in next to no time, and it does my nut in, eh, ‘cause I’ve got to put in a bit of effort to these things and a bit of practice, and he can just pick up anything and just play it right away. So it’s no fair, but he’s awfu' talented, and, eh, I’m only very slightly jealous of him, ken?

For me the ideal party would be one that’s starts at aboot half-seven, eight o’clock. I dinna like going oot early, I like to go oot [inc] well depends how old you are if it’s early or not, but half-seven, eight o’clock that does for me, I would go out at that time. It would be, if it was a party it would be someplace that’s got freezing cold Heineken on tap, that’s my favourite, and it would be playing eighties music a’ night, loads of Prince, eh, one Prince- yeah, one Prince song and then another song fae the eighties, that’s what I would want and that would be ideal.

What I like about where I live is, eh, it’s very well located, Edinburgh is an hour away, Glasgow’s an hour and twenty minutes away, the highlands are only about half an hour away, well forty minutes maybe, so it’s brilliantly located to get a’ over the place, eh and it’s easy to get oot, when you need to get oot, it’s dead easy to get oot, and you’re immediately, eh, in amongst nature and- and hills, and ‘cause I’m right on the coast as well, eh, my favourite thing’s to live next to the water. I need to be on the coast, eh, and near water at the very least, so, eh, Dundee’s braw for that.

The maist stressful part of my job is when you hae to hae these meetings with folk that are full of, eh, hot air, that’s how I’m going to say it, to keep it PC. Folk that just do a lot of speaking and ‘cause they love the sound of their own voice and they dinna really say nothing and they dinna really- it’s just a load of- it’s just a load of muck that they’re talking, and that stresses us oot, and people that do millions of speaking and dinna tak any action, they dinna actually do anything that they say that they’re going to do, that stresses us oot, so that’s the maist stressful part of my work.

Next day off, I’ll be awa’ hill climbing, is what I’ll be doing , I’ll get awa’ in the camper the night before, bide overnight in the camper, hopefully at the foot of some mountain, beside a loch, get a’ the views in, and then eh, crack of dawn get up, get up the hill, top of the hill, or maybe no quite the top of the hill, but anyway, to see the sun rise, that would be brilliant, eh, and then a full day of hiking, and just nature, just peace and quiet and taking it easy.

I’ve no got any children and I dinna want any children, ‘cause I couldnae eat a whole ain. Simple as that. Eh, I dinna like the idea, of haeing a baby, that’s greeting a’ the time, and keeching in its nappy, and then weeing a’ over the place, and you- and then you dinna sleep for the first however many years, ‘cause the bairn’s aie greeting, and then it grows up to be a teenager and you get a’ the sass and attitude and I couldnae bear it. Eh, I also dinna want to spend my money on anybody else, would rather just spend it on myself. So nah, no for me, no bairns thank you.

I dinna ken what my favourite city in the world is, but my favourite place in the world is someplace up in the- in the north of Scotland that I’m no going to name ‘cause it’s a secret and I want to keep it to myself, and dinna want abody to start going, ‘cause then it’ll get busy. Eh, but it’s got a wee hippie commune up there, it’s the maist peaceful place on earth, you just go up and do a bit of meditation and chat to a’ the hippies and that and you grow stuff and do whatever, and eh, it’s got its own wee micro-climate on the go, so the water’s warm, I say warm in inverted commas, maist of the year, eh, or it’s no as cold as other places anway, is maybe a better way to put it. So, I’m no telling you, so you’ll need to just guess.